La piel seca paquí es cosa normal, es quasi que lo llevamus ena sangri. Enos poemas nuestrus estremeñus más anombraus izimus: semus pardus, dela colol dela tierra. Quieri un ombri, delos ombris essus, ya percudíus del fríu del iviernu. Peru, güenu, comu izin que'l sol te puei hazel canci de piel pos sedrá custión de hazé-li un pocu d'assuntu ala custión. Ara ain potinguis güenus pa tó essu, pa enantis del sol i pa endispués.